әлеуметтік желілерді жалаңаш қыздардың суреттері жайлады
жай сала салдым сосын таңертең тұрып қарасам ыыы уже вот ы подписки подписки подписки
бұл ар ұяттың жұқарғаны ма
көрінген жігіт мысалы көреді суреттерін көреді ооо күшті аха деген сайын бұлар құтыра береді де
әлде заман талабы ма
қазір жиырма бірінші ғасыр неге бәрі қазір парандже что ли теперь одевать я не понимаю вообще
бесіктен белі шықпай ғаламторға бөксесі шыққан қазақ қызына не дерсіз
жиырма үшінші ғасырда да маған десе космос бері қарай жерге түссе де қазақ қазақ болып қалу керек
бәлкім бәрі тәрбиеге байланысты шығар
сіздің ата анаңыз көреді бауырыңыз көреді көреді иә қайын жұртыңыз көреді одан не болды сонда
инстаграмм лайк ловер хейтер респост директ
бұл сөздер аға буын өкілдеріне бәлкім түсініксіздеу болар
бірақ қазіргі жастар лайксіз өмірді лайықсыз деп біледі
бірі хайп қуып айыпқа тап болып жатса енді бірі сұлу тәнімен тәнті етуге құмар
қыз қылығымен деуші еді бұрындары
ал бүгінгі еркелердің заманауи қылықтары кімге жат кімге көркем бүгін анықтаймыз
армысыздар эфирде пендеміз ғой ток шоуы
әңгімемізді ортақ сұрақтан бастасақ
алдымен жастардан сұрайын
сіздердің барлықтарыңызда инстаграмм аккаунт бар иә мойындайсыздар ғой
әдетте сіздер сол ыыы инстаграмда кімдерді оқисыздар кімдерді көресіздер
нағызхан ааа менің кезегімде ыыы өзім ең бірінші инстаграмм желісі ашылған кезде содан бері бірінші тіркелгендердің бірі боламын
ыыы бірінші кезекте ол жай ыыы достарымыздың арасындағы желіс болатын
бірақ уақыт өте келе ыыы әр салада әртүрлі бизнес саласы болсын жалпы жаңағы айтып өткен хайп саласы болсын оның бәрі қолданып жатыр
негізі ііі осы ііі атақты әншілер ііі одан кейін мынау мемлекеттік қызметте жүрген адамдар
одан кейін ыыы өзіміздің таныс қыздар болып жатса достар және творчество жағынан яғни ыыы сол жағынан дамыған ыыы өздерін көрсеткісі келетін өздерінің ішінде бір дүниесін көрсеткісі келетін ыыы сондай қыз иә болмаса ұл болсын ыыы соларға тіркелгенмін
яғни ақпарат алу ммм одан кейін дүние танымыңды кеңейту сосын достардың не істеп жүргенінен хабардар болу үшін иә
дәл өзі сол үш критерий бойынша
жігіттер сұлу қыздардың шешінген қыздардың парақшаларын көресіңдер ме модельдердің шындарыңды айтыңдар
жалпы ондай модель дегендер мен үшін өзім үшін қызық емес те
мен өзім салам бойынша өзімнің әріптестерім болашақ әріптестерім солардың парақшасын көремін
нұрбек бекбау танымал блогер көркем кенжебектің парақшасын көремін
ал маған басқа әнші жаңағыдай модель деген қыздар лентаңнан кездесіп қалса
поисктен былай өзім адам іздейтін болсам если андай видеолар шығып қалады ғой сол кезде енді шығып кетсе мен оны қарамауға тырысамын
енді мен көбінесе мотивация беретін группаларды көремін
ыыы ондай қыздарды өтіп кетесің бірақ не керек бәрібір көріп өтесің
шыны керек ол айту керек көріп өтесің бірақ ондай бір қызығып бір ондай қыздарға қызықпайды екенмін
түсінікті өте тәртіпті балалар отыр ғой жақсы
қазіргі уақытта әлеуметтік желілердегі ең аты шулы инстаграмм қолданушысы ол байзақова
оны сынайтындар да бар жақтаушылар да бар
қазақ қызы ешқашан да тәнін ііі ашық шашық көрсетпеген дейді
бірақ инстаграмды ашып қалсаң киімсіз түскен аруларды табу оп оңай
бүгін біздің студиямызға келіп отырған қонағымыз бар
қарсы алайық ортамызда карина
сәлеметсіз бе мына жерге жайғасыңыз
студиямызға қош келдіңіз
сұхбатты бастамас бұрын алдымен ііі өзіңіздің инстаграмм парақшаңыздағы бірнеше суретті көрермендерге көрсетіп алайық түсінікті болсын
назарларыңыз экранда болсын
осы жалпы біз ыыы бұл жерде енді өзіңіз білесіз ғой біз сәл жабықтау кішкене деген суреттерді таңдап алдық
иә жақсы
ыыы өзіңіз туралы бірінші айтыңызшы жасыңыз нешеде
мен он тоғыздамын он тоғыздасыз иә
қай жақтың тумасысыз ыыы мен қарағандыданмын
әлеуметтік желіге осындай суреттерді қашаннан бастап сала бастадыңыз
ыыы бір екі жыл бір екі жыл болды иә иә
инстаграмға қашан тіркелдіңіз
ыыы инстаграмда мен уже төрт или бес жыл
алғашқыда қандай суреттер салдыңыз
ыыы алғашқыда ыыы жай ыыы
қарапайым күнделікті өмірдегі суреттер иә
неге бірден бағытты бұрып жібердіңіз
ммм не себеп болды не түрткі болды
ммм ну это произошло вот ыыы был у меня период такой
жеке өмірімде менің басымнан ауыр кезең өтті
дәлірек айтқанда мені жігітім тастап кетті я начала фоткаться
соған ашуланып әлеуметтік желіге осындай суретімді жариялап жібердім
одан кейін менде жартылай жалаңаш кейпіммен арнайы фотосессия болды
осылайша суреттерді жүктей бастадым
ну для меня это уже в норму вошло после этого
жігітіңіз тастап кетті иә
жігітіңізбен ерегіскеннен осындай суреттер сала бастадыңыз ба
иә сол уақытта әлде ол ыыы қандай қыздан айрылып қалғанын көрсін деген ой ма жоқ ммм
иә ашуландым он жетіде он сегіз жаста болдым сосын солай болды
жігіт кінәлі ғой демек иә
білмеймін одан кейін жігітіңіз көрді ме бұл суреттеріңізді
иә ол маған осы күнге дейін жазады уже
сіздің мақсатыңыз қандай болды сонда
оны кері қайтару ма жігітті
жоқ әлде ішін күйдіру ме ііі ішін күйдіру скорее всего ммм түсінікті
осы суреттер салына бастағаннан кейін бір қызығы оқырмандарыңыздың саны бірден артты иә
жігіттер қарамаймыз деп отыр ондай суреттерге
оқырмандарыңыздың саны қазір он екі мыңға жақындап қалды иә
ммм он үш он үш мыңға жетіп қалды мхм
мен кеше қарағанда он екі мың еді бір күннің ішінде тағы мыңы жиналып қалды ма
ыыы жеке жазбалар хаттар келеді ме
иә ііі негізі ііі бес мың ыыы сразу қосылған ол бір видеодан кейін
қандай видео
көрген шығарсыздар ол көп пабликтарда бар ыыы көйлегімді көтерген
ааа клубта жүріп көйлегіңізді көтердіңіз астында іш киім жоқ иә
иә сол видео ма аха қарағандыда түсірілген видео ма иә түсінікті
ол қайда кетті
сол видео түсіру үшін мен оны вот көтеріп и специально короче
болды ғой бірақ болды ммм
видеоны кім түсірді ыыы подруга ааа түсінікті
ол видеоны не үшін салдыңыз
ыыы лайк үшін бе
жоқ басында хайп үшін емес жай ыыы ну как просто закинула и все
жай сала салдым сосын таңертең тұрып қарасам ыыы уже вот подписки подписки подписки подписки әртүрлі топтарға группаларға иә иә иә ол репост болып тарап кетті иә мхм
сізге хат жазатындардың көбісі жігіттер шығар не дейді сонда ммм
в основном хотят чтобы я ответила
ну банальный привет как дела
красавица ответь мне пожалуйста
танысайық иә солай ммм түсінікті
қазір енді жігітіңіз бар ма сүйіктіңіз бар ма бар
оның көзқарасы қандай бұл суреттерге
ыыы басында енді ғана бәрі басталғанда ыыы қарсы болды
ммм содан кейін ол үйрене бастады ма үйрене бастаған жоқ ол наверное ішкі дүниені көріп ііі мені жақсы біле бастады
ыыы содан кейін наверное перестал просто обращать внимание на все то что говорят и
түсінігім бойынша ол жігіттің ұққаны сіздің ыыы сыртқы келбетіңіз киіміңіз ашық шашық болғанмен ішкі жан дүниеңіз
ішкі жан дүниеңізге ғашық болды ма
ыыы оған сенімдісіз бе сенімдімін жақсы
ең ашуыңызға тиген қандай пікір болды
ыыы мен әке шешемді ііі жоқ деп санайды немесе әртүрлі жаман нәрсе жазғанда солай
самое больше всего вот это вот обижает
ата анаңызға тіл тигізгендер иә жыныңызға тиеді иә
жақсы ата анам деп қалдыңыз ғой олар қандай көзқараста
ыыы мамам менің қарсы ыыы туыстарым да
бірақ ыыы уже екі жыл болды көнеді
бірақ қарсы ешкім үйдің еркесісіз бе мхм
ммм ағаларыңыз бар ма ағаларым жоқ
бар туыстар ыыы там туған ағаларыңыз жоқ иә туған ағаларым жоқ
ммм өзіңізден кейін бауырларыңыз бар ғой бар
іні сіңлілеріңіз ііі менде үш інім бар бірақ мен і
ыыы туған әкемнен емес ііі мамам получается екінші рет тұрмысқа шықты өгей әкеңізден иә да ааа түсінікті
отбасыңыз тату ғой мхм
ләйім солай болғай
кейіпкеріміздің әңгімесін естідік қой былайша түсінікті болған сияқты ммм
арман осындай суреттерді жүктеген қыздарға қатысты ойыңды білейікші әуелі
негізі бұл бей жай қарайтын жағдай емес
мен өзіміз қыз тәрбиелеп отырған отбасынан боламын үйдің қарындасым бар ағасымын
енді қарындасымыз осындай мінез шығарыватса білмеймін қалай болатынын
бұл қыздардың киімінен бөлек оның ішетінін шегетінін біз айтпай ақ қояйық
киінгені көріп отырсыздар ертең көшеде де өстіп мысалы жүреді бір кішкентай матаны орап алып әуретті жерлерін ғана жауып көшеде жүре берсе біз таңғалмаймыз біз соған келе
ыыы сондықтан біз бұны бей жай қалдырмай бұл шығатын жолды біз анықтауымыз керек
осы тұрғыда жігіттеріміз біздің мықты болу керек
қыздарды қадірлеп құрметтей білсе ана жел тұрмаса шөптің басы қозғалмайды дегенге сүйенбей сол жел тұрмайтын жағдай жасауымыз керек
көрінген жігіт мысалы көреді суреттерін көреді ооо күшті аха деген сайын бұлар құтыра береді де негізі шыны керек
масаттанып өздері бүйтіп ойлайды
шыны мәнінде ол ондай емес
оны бір ақ жылға пайдаланар болды басқа еш нәрсеге керек емес
қыздардың бұлай киінуі былай сурет жүктеуі яғни ар ұяттан ада екендігін көрсетеді ме безгендігі ме
мүмкін солай ол тәрбиеге байланысты дейді көбісі тәрбиеге байланысты иә
әрбір ата ана өз қызын жаман болсын деп өсірмейді
өзі мүмкін жаман болсын бірақ бұл жаман ғой өзінің қызы жаман бұндай әрекет жалпы жаман иә сен үшін
әрине енді сіздің ойыңызша жақсы ма осы
сұрақты мен қояйын бүгін иә
нағызхан сен ііі әркім өздігінше өз қалауынша өмір сүруге құқылы депсің иә
бұдан да сұмдық қоғамда бұдан да өзекті проблемалар бар
қайта соларға көңіл аударайық депсің
жалпы ыыы қарындасымның өз жолын мен ой мына жолың не мынау сұмдық қой деген сөз ол меніңше і ер адамдарға ол керек емес
бұл өзінің жолы
мхм бірақ байқап отырсам мына суреттер ыыы нью стилінде да өйткені профессионалды түрде жасалған
мынау өте ыыы жақсы түсірілген да бұл әдемі шығарылған былайша қарағанда егер профессионалды көзбен қарағанда
ааа жалпы бұның негізі бір көзделген ыыы негізі мақсаты болса яғни ары қарай профессионалды даму
ыыы шетелдерде бір өзіндік бір деңгейге жету яғни өзінің бір мақсаты бар
мысалы әркімнің өзінің мақсаты бар бірақ көбісіне келе бермейді егер өзіңізге ол өзіңіз былайша айтқанда ыңғайлы сезініп отырса
не енді ол өзіңіздің жолыңыз ол біздің ерлердің ііі біз оған көп айтқан сайын олар көп көп көп бола береді
олар өз алдымен жүре берсін
біз ы басқа жолды ы таңдауымыз керек
тұра тұрыңыз енді мені тыңдап алыңыз сіз жақсы
бірінші біздің қыздарымыз бұзылса ертең жігіттеріміз бұзылса қоғамымыз бұзылса ауызбіршілігіміз ынтымағымыз біреуге құрмет кішіге ізет иманымыз бұзылса қазақ елі қандай болмақ
ғалым бір минут
орыстар айтады ғой женщина голова мужчина а мужчина голова женщина шея деп жатады ғой
сіздің дәл айтывотқаныңыз қыздарға деп сіз қыздарды көп айтып отырсыз да
бірақ шея мойын мойын болғанымен бірақ бұратын оны қызмет ететін мида ғой
мен еркектерге айтқым келеді еркектерге байланысты сауал
бағана қыз былай өткен кезде мен сіздерге қарап отырдым кім кімде қандай реакция болады деп
а бауырым есімің қалай болады асылбек асылбек бірден көзін алды да сіз соңына дейін шығарып салдыңыз
көргенсіз қыз деп шығарып салған шығармын сіз білмейсіз ғой мені
демек бұл суреттерде тұрған ештеңе жоқ иә
мұнда тұрған ештеңе жоқ
жалпы оның ыыы толерантты түрде оған ы отқа май төккен секілдіміз де ерлер
оны ой деп ұятмендер көбейіп ұятмендер деп ы көп болған сайын ол ушығып әрі қарай алып кете береді
бұған жай былайша айтқанда ы мүлдем назар аудармау керек менің негізгі позициям
бұл өзіндік жолы бар ыыы өз жолымен жүретін ы адамдар
біз еркек болып өзіміздің тәрбиелейтін өзіміздің отбасымыз бар
бұл болмаса да әлем глоболизмге өтіп бара жатыр
қазір қазақстанда бүкіл шегаралар деген интернет барлығы жоқ
біз әлбетте болса біз бұл ыыы қарындастарымыз болмаса да басқа шетелден жалпы кез келген жерді қарасаңыз бұл бұндай суреттерді кездестіріп жатамыз
яғни бұл жерде ертең жүз жылдан кейін біз не істейміз
сол яғни ер адамның қай позицияда өзін тәрбиелегені жөн деген сұрақ қою керек
менің негізгі ойым
бірақ глоболизмнен біз ыыы одан жақсы онда былай сұрайыншы
өзге туралы айту оңай әрине иә
өзге туралы айту оңай
сүйіктің мысалға мысалға кәсіби фота жасап осындай әдемі арт неше түрлі өзің айтқан нью стилде суреттер жүктеп салып жатса қалай болар екен
ыыы менің өзімнің ыыы өзім оңтүстіктің тумасымын
ыыы мен ііі жалпы өзімнің сүйіктім егер солай болса бірақ әрине менің ыыы туған туыстарым әке шешем түсінбеуші еді
ертең ол қандай ана болады деп солай
бірақ өзім ыыы өзім сүйікті қылып ондай қарай алмаймын
бірақ жай дос ретінде бола аламын
яғни ыыы былай қызық адам ретінде өйткені бұндай адамдар мен үшін бір қызық көрінеді шынымды айтайын
бірақ сүйікті ретінде бұл білмеймін әркімге өзінің сүйіктісі болады сол себепті де
ұятмен деп қалдық қой карина
ұятмендер хат жазады ма ұятмендер не дейді олар комментарий қалдырады ыыы в основном
ыыы неге сен ұялмайсың
ыыы қазақ қыздары осындай ну
ұятың қайда негатив ыыы теріс пікірлер иә иә
ыыы даже бывают проклинают
қарғыс айтады иә
карина сіз үшін ұят деген сөздің мағынасы қандай
ұят нені білдіреді ммм
наверное это относится больше к человеческим качеством
яғни ммм яғни алдау или ыыы досын сату сондай болады ғой ыыы
екіжүзділік сондай қасиеттерді мен ммм ұят деп білесіз
иә сондай жаман қасиеттерді
ал шешіну кім қалай ойлайтынын білмеймін мен бірақ ыыы для меня это уже норма
қазақша мүмкіндігінше қазақша айтыңызшы
сізге не ұнайды злить людей
злит да жұрттардың ашуына тиіп әлгі ұятмендерді шулату ұнайды ғой сізге мхм
бірақ ыыы бүкілі ұятмен деп айта алмаймын ммм ыыы
жартылай ыыы поддерживают ааа жартылай наоборот всегда так
қолдаушылар да қарғаушылар да көп иә
қанша жасқа дейін осындай образда жүруді жоспарлайсыз енді жиырма екі жиырма екіге дейін
жиырма екіден кейін не болады
ыыы жиырма екіден кейін ыыы ол сұраққа мен жауап бергім келмейді
тұрмысқа шығасыз ба жиырма екіде жоқ
көп айта берсе орындалмайды дейді ғой
жиырма екіден жиырма екіден кейін мұндай сурет салмайсыз ғой
ммм постараюсь по крайней мере
басқа өмір бастайсыз ба сонда
басқа өмір бастау осындайдан кейін ыыы өз адам өз өзінен ешқайда қаша алмайды ғой и прошлое всегда будет за ним
ыыы басқа өмір бастаймын деп айта алмаймын
бірақ ыыы кішкене уже ммм азайтасыз иә
инстаграмда танымал болудың бір пайдасы
осындай суреттер арқылы жарнама жасап ақша табуға болады мхм
іш киімдерді жарнамалауға болады иә
мхм сіз ондаймен айналысасыз ба айналысамын
ыыы келісімшарттар көп пе ммм
өз қаламда в основном всегда ыыы фотографтар ыыы суретке түсірген үшін маған төлейді
ыыы киімдер реклама не только ыыы іш киімдер көйлектер ыыы шоурум соның бәрі ыыы
обращаются ко мне
табысыңыз тұрақты ма ммм иә
қанша табасыз айына осы жарнама арқылы
менде аптасына үш жарнама ыыы
ы пост менде ыыы он мың теңге бір
бір пост жасау он мың теңге да мхм на два три дня вот ыыы
иии оқырмандардың саны артқан сайын қымбаттайды ғой ол
мақсатыңыз сонда әу баста табыс табу болды ма жоқ
ммм маған ыыы бірінші рет предложили вот фотосессию
и после этого меня это заинтересовала
индира ханым студиямызға қош келдіңіз
сіз әрдайым тәрбие туралы айтасыз
біздің бағдарламаларға келген кезде де тәрбие ііі жігіттік ар ұят туралы айтасыз
жалпы қыздардың ы бұл әрекетін қалай бағалайсыз тәрбиесіздікпен ұштастыруға болады ма
әлде бұл заман ағымына сай әркет пе
заман ағымына ағымына ешқандай сай емес
і өзіміз ы бұл әрине тәрбиемен де ұштастыруға болады
содан кейін адамның өзінің санасына да берсін дейді ғой
ыыы жалпы мына қазіргі кезде мына әсіресе қыз өсіріп отырған аналарға сондай мұқият болу керек
осындайларға жібермей қоюға ортасын қадағалауға
қыз баланың тәрбиесі ұл балаға қарағанда өте қиындау болады
ыыы ұл балалар логический жақсы ойлайды да тез тез шешім қабылдап ы қате болса тез кетуге тырысады
ааа қыз балалар бір жерінде ұсталып қала береді сол жерде
ыыы шегеленіп қала береді
сол үшін бұл жерде әрине менің өте өкінішті жағдай содан кейін өте қиын да жағдай
ыыы бір жағынан бұл қыздың өзіне кейін бәрібір өмір тұрмайды өмір өтіп жатыр уақыт өтіп жатыр
ертең бұл қызығады балаларға қызығады кішкентай сәбиге қызығады
ы сол кезде тұрмыс құрғысы келеді ғой
тұрмыс құрғысы келген кезде ол ыыы енді бір жігіт кездеседі
сол кезде осының бәрі ыыы артынан еріп жүріп алдынан кесе көлденең болып өзінің тағдырына бір кесапаты болады
өйткені мықты да керемет ііі саналы білімді жігіттер бар ғой мәдениетті көп қой біздің қазақта
сол жігіттер алам деген кезде бұл қыздың өзі де ғашық болса ол да ғашық болса мысалы үшін ііі мынау артынан ерген жаңа осы сұмдықтарының бәрі артынан еріп жүреді көп кесірі болады
біріншісі екіншісі өкінішті жағдай ыыы мына мода стиль деген ол өзінше бір әдемілік те ол
ол ұзын көйлекті те болады мода стиль барлық жақты болады ол әдемілік деп қараймыз да
ыыы ол жерде жалаңаштану жоқ
енді өздеріңіз ойлаңыздар анау бір ммм соғыс кезінде де біздің ата апаларымыз өмір сүрді ғой қандай қиын жағдайда да
сонда да ешқандай ар ұяттан безіп еш нәрсенің ыыы шегараны аттап кетіп осындай қылықтар көрсеткен жоқ
қайта баланы дүниеге әкеп мына қазақтың санын көбейтіп ұлтты ұлт қылып ұстап қалған
бұдан да масқара ыыы және қазақты өлтіру қазақты жою нәрселер болды ғой көптеген
сонда да төтеп беріп бізді апаларымыз құлағымызға сіңдіріп ұлтты әйел адам ұстайтынын түсіндіріп айтып отыратын
сол кезде мысалы үшін біздің аталарымыз соғыс кезінде қайтыс болған
ыыы апаларымыз сегіз баламен қалған
сегіздің төртеуі қайтыс болған төртеуі қолында қалды
сонда қыздарын өте керемет қылып өсірген
сонда қазақ ұлтын ұстап қалу үшін
бұл енді қазақ қыздарына да жалпы басқа өкіл қыздарына да басқа ұлттың өте ұят үлкен ұят нәрсе
бұл бұл жерде енді қазір есін жиып бұл қыз қайтып кетсе жақсы болады жиырма екі жасында қоямын деп отыр ғой
жоқ қазір қайтып кетсе жақсы болар еді де бұл қызға
қазір ыыы кетіп қалу керек те бұдан
ы халықтан кешірім сұрап кетіп қалу керек сонда бұл қазақтың атына кір келтірмейтін еді
мысалы үшін ол есін жоғалды ғой
әйтпесе қарап отырсақ мұндай сұлу қыздан мұндай әдемі қыздан ііі кейін оқуын жалғастырса білім алса санасы өссе білімі өссе ііі мықты әдемі қазақтың жігіттері мен қыздары туылады ғой осындай қыздардан
иә олар да білімді саналы болады
ал егер ііі анасы осылай бола бастаса енді ол өзі де ондайды қалап отырған жоқ шығар кейін балалары болғанын ы ондай болғанын
ыыы өкінетін жағдай көп болады
бәрібір бала ананың қыз бала баланың қыз бала өзінің анасының бір кемшілігін қайталайды
сол үшін мен аналарға әйелдерге қыз келіншектерге айтарым
еш уақытта балалардың көзінше бір бір түйір де жамандықтарыңызды үлгі етпейтін адамға көрсетуге болмайды индира ханым сөзіңіз аузыңызда
карина егер сүйіктің қазір ііі мұндайды қой не қыласың таста десе бірден қойып кетуге дайынсың ба жоқ
мен ііі таңдауымды жасадым иии
как меня короче никто не сможет переубедить вот
сүйіктің ол сенің болашағың мхм
болашақ жарың болу мүмкін ол егер оны ұнатып тұрсаң
в планы ыыы не входит ыыы
жиырма бес жиырма төртке дейін ыыы тұрмысқа шыққым келмейді
түсінікті болашақта өзіңді қалай елестетесің
қандай ыыы ана болғың келеді қанша бала дүниеге әкелгің келеді
екі екі бала аха ұл және қыз
ұл және қыз иә ммм арманыңа жет әрине
жұлдыз ханым сізді де сөзге тартсам
сіздің де инстаграмм парақшаңызда менде де бар ашықтау киімдермен түскен бір екі суретті байқап қалдым
иә бар менде мен ұялмаймын менде бар
ондай суреттерді салған кезде жалпы оқырманнан не күтесіз
хайп үшін сосын ааа комментария жазғанда осындай нервный осындай злые люди которые пишут жақсы көремін
айтайын дегенім карина карина ғой иә өте әдемі қыз ештеңе жаманы жоқ
әдемі фотолар ааа харизма бар маған ұнайды
қазір жиырма бірінші ғасыр неге бәрі қазір парандже что ли теперь одевать я не понимаю вообще
жиырма бірінші ғасыр ыыы осы қызға ұнайды
уақыт өткен сайын киімдер ашық шашық бола береді жиырма екінші ғасырда ештеңе кимей ақ көшеде жүре береміз бе
болады осылай тағы бір екі ғасырда соған барып қалатын шығармыз иә болады по любому болады
яғни ол заман талабы ма бұл
мен айтайын десем қазақ салт дәстүрінің мынау ешқандай бір қазақы тәрбиенің жоқтығы ғой негізі бұл біз егер қыздарымыз мықты болса
демек адамның ііі дене бітімі әдемі болса мүсіні әдемі болса неге көрсетпеске иә иә
почему бы нет солай ғой
менде ол например менде қырық ыыы мың подписчиктерім бар
осындай фотоларым бар үш төрт бес менде осындай фотосессия нью болды
ыыы статистика көтереді иә подписчики повышаются
ааа естественно люди смотрят люди читают сіз енді таза ыыы өзіңізді жарнамалау үшін жұмысыңызды әрі қарай танымалдылығыңызды арттыру үшін бір екі сурет салып қойдыңыз иә иә
десе де бұндай дәрежедегі суреттер емес әрине
бірақ қазақтың қыздары ешкімнен кем емес
қазақта сұлу емес қыз жоқ яғни бәрі сұлу
бәрі сұлу сұлу жерлерін бәрін көрсете берсе не болады
әдемі болады иә дұрыс
надо понимать что сейчас қазақша
ыыы қазір жиырма бірінші ғасыр ііі жиырма екінші ғасыр сосын болады бола береді осылай
ол болашақ етіп понимаете надо понимать что сейчас будущее
біз енді осылай кие береміз бе осылай отырамыз ба осылай қыздар үйде косичка
жамандық көріватсыз ба осыдан сізге ауыр тиіп бір
әр адамның өзінің қалауы және ыыы вот
дұрыс дұрыс сол сіздің қалауыңыз ғой мына суреттерді салған кезде ешкімде ыыы нету право барлық суреттен табыс түсті иә
әлде жай ақша үшін емес жарнама үшін емес өзіңіз үшін де саласыз ба маған ұнайды ұнайды иә ұнайды
қазір біздің студиямызда дене бітіміңізді фигураңызды ашып көрсете аласыз ба осылай жоқ не себепті
ыы бұл сурет аха ыыы
тек қана сурет емес ііі жоқ бұл сурет
видеолар да жүр парақшаңызда видео бар ыыы ол мені осылай ыыы в живую ешкім көрмейді
осы жерде қазір шешініп көрсетсеңіз сіздің подписчигіңіз одан да көп болатын шығар
сіз білесіз бе инстаграмм ол деген не
есть принципы у каждого человека неше подрисчиктеріңіз ойыңызды микрофонмен ііі микрофонмен ашып айтыңызшы бір сәт
сіз осы жерде шешінбеймін деп отырсыз шешінген суреттеріңіз тұр
осы жерде қазір шешініп көрсетсеңіз сіздің подписчигіңіз бұдан да көп болатын шығар ақша төлеңіз
мен осы жерге подписчик үшін келген жоқпын
это во первых подписчик үшін келген жоқпын емес қазір сіздер подписка жинап жатырсыздар
подпискадан не пайда тауып жатырсыздар соны айтыңыздаршы
адамның әркім өзін өзі адам бірінші өзін өзі танып алу керек
айтпаңыз емес айта аламын мен
қыздың пәктігі деген бар қыздың ар ұяты деген бар
сіздерді көрген адамдар ертең қалай тәрбие жоқ сіз қазір әдемі отырсыз
сіздің ата анаңыз көреді бауырыңыз көреді қайын жұртыңыз көреді одан не болды сонда бәрі жақсы
жақсы ойыңызды түсіндік
карина сонда суреттен көруге болады иә
суреттен көруге болады
ммм фотограф ыыы мхм біз да бірге даже общаемся ыыы доспыз ыыы
мен одан ұялмаймын аха
ыыы я себя чувствую раскрепощенно
бірақ осы жерде үлкен кісілер отыр
ыыы көп адам мен танымаймын
иии міне ғой мен осыны осыны айтқызғым келді ғой сізге үлкен кісілер отыр иә
инстаграмда әлеуметтік желілерде отыратын қаншама аға әпкелеріміз бар
ұнамайтын ыыы менің парақшам ұнамаса кіріп қарау керек жоқ и все
жалпы қазақ қызының тәртібі дегенді қалай түсінесің карина
о қазақ қызы қазақ қызы
мені негізі жақсы тәрбиеледі мен оны білемін мен ыыы жақсы оқыдым ммм
үйден практический шыққан жоқпын ну постоянно дома қыдырған жоқсыз иә ыыы
сосын наверное это в скорее всего менің қанымда бар
ыыы өзімнің жоқ
мен анамды тиіспеңіз ыыы ол ондай емес
жақсы жеке басқа әуелі түсінуге тырысып алайықшы
і бір жан жақтан жабылып жемей бұл ы қазақстанда жалғыз карина емес
біз осы тақырыпқа дайындық барысында қаншама қызбен сөйлестік
байзақова дедік бүкіл әлеуметтік желілер соны жазды бірақ і басқа да қыздар көп
ііі көбісі келгісі келмейді айтқысы келмейді жұрттың алдына шығудан ұялады
бірақ әлеуметтік желіде өте белсенді
осы маған түсініксіз болып тұр
балабек аға ұятсыз дейін десең үлкен кісілер отыр ұяламын дейді
ұятты дейін десең әлеуметтік желіде і ашық шашық суреттер толып жатыр
бұл кейде ойлаймын бір жағынан жігіттердің көңілі жетпегеннен емес пе осы қыздарға
оған әлі жас қой олар
жалпы енді бұл ыыы енді жаңағы қарындасымыздың әңгімелерінен былай бақылап отырсаңыз бүгін бүгін аяқ астынан пайда болған нәрсе емес қой ол ыыы
бағана әңгімесін өзінің тарихынан да айтты ыыы
папасы мамасымен болмаған мамасымен ажырасып кеткен өзінің папасы әкесі да
мұның өзі мысалы бала әкесіз өскен бала ы болмаса анасыз өскен бала ыыы ол ортадан үнемі қысылып жүреді ол барлығы да біледі
мына біреу айтып қалады ма біреу тиісіп айтып қалады ма или біреумен даже ұрсысса да мысалы соны ойлап тұрады да
соны адамның санасына осы нәрсе сіңе береді де
неге жаңа карина қарындасымыз да мына сіз де айтып отыр да басқа адамдар ашуланса мен содан рахаттанамын дейді
ол ыыы негізі адамның бойындағы агрессияның жоғары болуы
ол қоғамға бір өкпелеу ме
ол қоғамдағы мысалы әкесіз өскендік
одан кейін ііі неге жаңағы сіз өзіңізге өзіңіз сөзіңізге өзіңіз жауап бердіңіз ғой
маған біреулер қатты ашуланып жатса сол нәрседен ләззат аламын рахаттанамын бұл ыыы қалыпты адамның ыыы әрекеті емес қой
сондықтан да жаңағы жігіті тастап кеткен сол жігітіне ііі ренжіп ііі мынандай осындай ааа жалаңаш суреттер сала бастаған
бұның өзі де адамның өзінің психикасына байланысты ғой
ал сол ыыы жаңағы ортадағы толыққанды дамымау жаңағы үлкен кісілер де айтып жатыр тәрбиенің толыққанды болмауы отбасындағы
және де ііі мен жаңа айтайын деп тұрғаным бұл ыыы жаңа жігітіне ііі ренжіп осындай сурет салғанмен де қазіргі уақытта енді мен ешкімді кінәлап тұрған жоқпын бұл жерде дұрыс түсініңіздер
бұл жерде үлкен қазір мега жоба болып тұр ғой бұл жаңа карина қарындасымызға
суреттен қарап отырса жаңағы жаңағы жігіттер білетін жігіттер
ол біз қарапайым мына суреттер негізі біз қарапайым адамдарға арналмаған
бұлар жаңағы үлкен мысалы батысқа ұмтылыс
ыыы мүмкін ана батыстық бір продюссерлер бір жаңа журналдар үлкен қымбат журналдар қарап көріп мысалы үлкен проектілер ұсынуы мүмкін
сондықтан да бұл үлкен жобаға проект жобаға айналывотқан мәселе ғой бұл жерде
бұл жерде карина өзі бір құрбысымен жасап жүрген жоқ бұл жерде міндетті түрде кәсіби жаңағы фотографтар кәсіби мамандар жұмыс істер жатыр ғой бұл бізге айтывотқан жоқ
бірақ ыыы шынымен де бұл ыыы осы түпкі мақсат осы нелер осы жаңағы суреттер арқылы осы жоба арқылы ы болашақта жаңағыдай үлкен ііі биіктерге көтерілу
өйткені әлемде енді бұлар білімсіз емес қой білімді
әлемде ііі кейбір мемлекеттерде мысалы бұрын жезөкше болған қыздар мысалы премьер министр болып жатыр ыыы жаңағы президент болып жатыр
ііі осылардың барлығы енді көрілгеннен кейін бұл сәл де болса адамда үміт болады да
кейін мен де бір жаңағыдай үлкен і батысқа кетуім мүмкін
киноға түсуім мүмкін үлкен ақша табуым мүмкін
былай айналып келгенде ол барлығымыз айтқанмен де қазір і мен енді ешкімді кінәламаймын бірақ үлкен ақша ұсынса ол көп адамдар шешінеді
жақсы мен сізге қазір сұрақ қоямын
карина жаңығы ыыы нәрсеге қатысты пікіріңізді білсек
жалпы болашақта ммм қымбат журналдар дизайнерлер немесе өздерінің киімдерін жарнамалау үшін немесе ііі басқа да бір ііі киноиндустриядағы ы продюссерлер хабарға шықса
ондай жоспарыңыз бар ма жалпы болашақта бірге жұмыс істеуге
егер ұсынса мен қарсы емеспін түсінікті
балабек аға бір үлкен кісіден сұрағанымда айтып еді
ііі бұл деген адамның өзі ақылымен немесе басқа да бір талантымен көрсететін түгі қалмаған кезде осындай нәрсені көрсетеді деп
бұл пікірге қалай қарайсыз
енді әркім әртүрлі түсіндіреді ғой
көп адамдар ііі мүмкін енді мына жаңа екі мына екі кісінің әңгімесіне қарағанда біз неге жиырма бірінші ғасыр жиырма бірінші ғасыр деп айтып отыр да өйткені ыыы бұл кісілер енді ұялып тұрған шығар айтуға
бірақ біз бізді сәл дамымай қалғанға келтіріп тұр да бізді де бұл жерде
шыны керек ііі бұрынғы неде мәдениетте бұрынғы
өйткені ііі шынымен де мәдениет өзгеріп жатыр ыыы
бұл қыздар түспегенмен де басқа қыздар түседі
бірақ ыыы шын мәнісінде үлкен жобаға айналдырып мега жобаға айналдырып табыс табу ғой
барлығымыз да ақша тапқымыз келеді
қазіргі заманда шынымен де көп ақша тапқымыз келеді
ол бұл жердегі негізгі мәселе ол кім қалай айтқанда да бұл негізгі мәселе жаңа қарындасымыз да айтып отыр
әртүрлі жарнамалардан әртүрлі жаңағы келісім шарттардан көбірек ақша табу ғой
осы осылай әр дизайнерді дизайн мектебін есігін барып ашып жүрмейсіз бе
инстаграмнан сізді көреді ііі қаншама тіркелушілер бар солар арқылы сіз өзіңіздің бизнесіңізді дамытасыз
сондықтан да ол карина мүмкін ыыы көп нәрселерді біз бәрібір көп адамдар біз түсіне алмағандықтан айтпай шығар одан да үлкен біздің ішінде оның барлығы
үлкен бір белгілі бір ыыы алыс ыыы нақ қойылған мақсаттар және сол алыс мақсаттарға ұмтылыстар деп ойлаймын мен өзімнің жеке пікірім
карина төтесінен сұрайын пластикалық операция жасаттың ба
ыыы ернім бірақ ол пластика емес
ернің ғана басқасының бәрі өзіңдікі иә
енді бағана индира әпкеміздің айтқан мәселесіне келейікші
кез келген қыз ыыы тұрмыс құруды армандайды дейді ғой бала сүюді
болашақта осы суреттерімнің арқасында ыыы өткен қылықтарымның арқасында күйеуге тие алмай қаламын деп қорықпайсың ба
қазақ жігіттері көбіне ұяң қыздарды ұнатады ғой
жоқ қорықпаймын
әзір ііі қазір менде мақсатым жоқ
кейін болады ғой күндердің бір күнінде бірақ ертең ол жігіттер үйленер кезде басқа қыздарды іздейді ғой
мен өзімді өзім жасағанда жиырма төрт жиырма бес жасқа келгенде ііі заинтересую
жолын табасыз и иә күйеуге шығасыз қорықпайсыз
жаңа нағызхан да айтып отыр өзге туралы айту ы оңай ғой әрине десем иә бірақ мен ғашық болмас едім дейді
ол былайша айтқанда мен ы қазір қызықтауға қыдыруға ыыы пікір жазуға қарауға жақсы да үйленерде жаман иә солай ғой
барлық жігіттерде сондай ғой иә барлық жігіттерде көбінесе солай
ыыы мысалы ыыы осындай қыздар болса соларға қарап кішкене былай
негізі кез келген жігітке әйелінің сұлу болғаны яғни тек жанынан бөлек тәнінің де сұлу болғанын қалайды маңызды өте маңызды
бірақ ол сұлулықты өзі ғана көрсе иә міне осы сұрақ қой
ыыы неге ыыы стереотипы ыыы тек қана ыыы вот ер жігіт ы таңдау керек
біз де таңдаймыз ыыы біз қараймыз
сондай вот вот такие моменты мне кажется надо учитывать
егер сіздің жігітіңіз качок ыыы егер качок сондай болады
бірақ барлық қыздар оған ыыы жазады артынан жүгіреді
сіздің көзіңізше келіп құшақтайды өйтеді бүйтеді қайтсе де кішкене өзіңіз ыңғайсыз сезіну мүмкін ғой дегендей
ыңғайсыз сезінемін әрине
бірақ ыыы мені біледі көреді бірақ маған ешкім келіп осылай құшақтап или сондай нелер қылықтары жоқ
жалпы мектептің кезінде мектептің кезінде біздер ана ұсқынсыз бір кішкене мән бере бермейтін қыздар болатын ше
өздерін былай бояндырып көрсетсе де оларға басқа ешкім қарамайтын
есімің кім еді карина ма еді аха
карина сен жалпы жаңа жігіттер айтып отыр ғой ой красавица әдемісің бірдеңе бірдеңе дейді иә мхм
ондай сондай бір кереметтей мотивация беретін сөздер айтады да
мен сізге айтайын мен арттан әңгіме айтқанды жек көремін сіз ұсқынсызсыз ұсқынсызсыз
өтінемін пікір пікірімді тыңдаңыз соңына дейін сіз ұсқынсызсыз
жалпы сондай ұсқынсыз болғаннан кейін әлемге танылу үшін жалпы қазақстанға былай әлеуметтік желіде танылу үшін сіз өзіңіздің былай бет бейнеңізді қойдыңыз да басқа жаққа көшіп кеттіңіз
сіз байзақовадан да озып кеттіңіз
байзақова сіз сияқты олай рейтинг көтеру үшін қатты олай шешініп кеткен жоқ
жұлдыз ханым жаңа сіздің пікіріңізге де келіспеймін
әдемілігін байзақованың парақшасын қарайсың ғой демек мен оның парақшасын ашып көрмеппін
сіздің бар емес пе парақшаңызды кімдер оқиды кімдер ашып көреді дейсіз бе
сіздің парақшаңызды нәпсі қандырғысы келетін жігіттер ғана ашып көреді сол
сізге жазатындар да сіздің оқырманыңыз да сіздер көретіндер мен оларға ыыы жауап бермеймін
мен жай оқимын күлемін күлемін де қоямын
замандасың нағызханның айтқан пікіріне қалай қарайсың
әркім өз қалауынша өмір сүрсін
біріншісі ол одан кейін екіншісі еркектер ііі бұндай нәрсені талқылаудан гөрі бұдан да өзекті нәрселерге мән берейік деген сөзін
жоқ адамда деген кішкене адамгершілік мәдениет болу керек
әрбір адамда мәдениет деген нәрсе болу керек
ал онда әркім өзінің білгенін жасасын десе барлығымыз былайынан жаңағыдай студияға да футболкадай осы жаңағыдай өзіміздің білген киімімізбен келмейміз бе
басқа қоғамға шыққан кезде ол да сол сияқты да
адамда деген кішкене мәдениет болу керек
адамда жалпы адам жұрттан қорықпаса да бірінші алладан қорқу керек қой
карина енді неге жаңағы байзақова деп ы айтып қалдың ғой
жалпы шешіну десе қазір адамдардың аузына бір бірден сол ыыы байзақова түседі
оның жаңағы әрекеттерінің әсері болды ма сенің осындай суреттер салуыңа
жоқ ол байзакова мен осындай фотосессиялар басталғанда мен оны білген де жоқпын кім екенін
қазақтың жігітінен американец жігіті не еткен ғой сен борат фильміндегі сол қазақсың ба деп қазақстаннанмын дегенде
мен айтамын да ыыы енді қандай ауыр нәрсе сол жігітпен төбелесті ғой қазақтың жігіті
сол үшін мен қойдым деп полиция оправдать етіп шығарды иә сонда енді қараңыз біз сонда сол борат фильміне подтверждение беруіміз керек пе
көп шетелге барған қыздардың бәрі көбісі сұрайды дейді сіздер сол ана борат не еткен фильмдегі ма деп сұрайды дейді
сонда біз дейді қисық жүрмеуге тырысамыз дейді
ал енді мынандай суреттер бұл фотомодель болмай жатып осындай суреттер салып осындай нәрсеге берсе осы подтверждение немене
не үшін сонда біз бұларға біз астына көпшік қоюымыз керек
бұлардың осындай қазақтың қыздарының осындай тәртіп бұзуына құқығы бар ма негізі
бұл қыздан да құқығы жоқ
бұл алдыңғы ғасыр алдыңғы ғасыр дейді алдыңғы ғасырда құдай біледі жаңағы өзіңіз айтпақшы не болатынын
егер біз қазірден бастап мықты ұстап ұрпақты жақсылап өсіретін болсақ алдыңғы ғасырда біз ы жиырма үшінші ғасырда да маған десе космос бері қарай жерге түссе де қазақ қазақ болып қалуы керек
сол үшін бұларға подтверждение керек жоқ жақсы
бәрімізге бәрімізге ортақ сұрақ қояйыншы аға
бір айтып жіберейінші ана осындай нәрселерді айтып жіберейінші нағызхан бағана бір сөзінде жақсы айтты
ыыы бұндай нәрселер болмасын десек ііі біз оларға жаңағы қарамау керек деп
мысалы жарнама жасамауымыз керек оған жаңағындай ыыы ол да дұрыс
комментарий жазбау керек мысалы мән бермей қойсаңыз бұны ешкім ешкім жазылмаса кім жазылып жатқан ыыы
осындай нәрселердің пайда болуына жігіттер өзіміз кінәлі шығармыз қалай ойлайсыңдар
жігіттер кінәлі емес ол қыздың өзінен
ол жігіт тастап кетсе ой барлығы шешіне берсін онда қыздардың барлығы ой мені бәрі көрсін деген сияқты
қыздар жігіттерді қарату үшін қыздар бірінші ибалы болу керек отбасындағы тәрбиесін көрсету көрсете білу керек
өзінің мәдениеттілігін өзінің жаңағы қарапайымдылығын барынша
жоқ жігіттерді қалай өзіне қарату ол аз деп айтасыздар
сіздер ойлаңызшы соғыста соғыстан кейін бір колхозға ыыы отыз әйелге бір ақ еркек болған екен не бір жағдайларды істеген жоқ қой
таңғаламын да енді сізді түсініп отырмын да
бұл жерде ол ол әлі жас
тем более сондай жігіт мысалы үшін ыыы кетіп қалады мына жігіт қарамай қояды демейді оған әлі жас қой оған әлі жігіт керек бұл бизнес көзі енді
нағызхан жаңағы бастап келе жатқан ойыңды аяқташы
кейде ойлаймын да осы ааа мынандай қыз қыздардың шығу тегі ол еркектерге байланысты деп жатырмыз осылай осындай жолға салу
одан кейін бір тағы бір ой келіп отыр осы ұятмен деп жатырмыз ғой
жігіттердің міне осы қыздар осындай мындай қазір құртылып кеткен жоқ осындай деген жігіттер қайдан шығады деймін де
кейде ойлаймын мүмкін осындай ыыы тәні сұлу қыздар осындай жігіттерге жоқ деп қарамай қойғаннан кейін содан комплекс ретінде айтывотқан сөздері ме деп ойлаймын да кейде
жоқ ал егер мына фото жоқ мына фото салынбаған жағдайда осынша комментарий болмайтын еді ғой
ау осынша мына фото салынбаған да осынша комментарий болмайтын еді ғой мысалы үшін
сонда мен ойлаймын өздері адам өзі шақырады ма деп ойлаймын да ол дұрыс емес
сіздерге мысалы мысалы ретінде жігіт ретінде кімді қарастырар едіңіздер сізді айтады өйткені
жоқ жігіттердің ішінде мысалы мен өзімді ііі құдайға шүкір тәрбие көрген жігітпін
бірақ қайтсе де жігітке көп нәрсе байланысты деп отырғаным
осындай қыз қарындастарымызды өзімізге кішкене баурап алып бірден ғана оларға атакаға шықпай кішкене осы бірінші қасына тұрып алып мән жайды біліп әрі қарай дұрыс жолға түсіруге болады деген сөз түсінесіз бе
айтудың да өз өнері бар деп тұрсыз ғой иә
яғни ыыы күрес жолы тым қатаң вертикалды емес жылы жылы сөйлесең жылан інінен шығады иә дәл өзі айтқыңыз келгені осы ғой дәл өзі
жұлдыз жиырма екі жиырма үшке барған кезде қоямын деп отыр сіз жаңағы суреттерді жаңағы образды әлеуметтік желіде қанша жасыңызға дейін алып жүрмекшісіз
қырықта отызда елуде
екеуіңізге ортақ сұрақ қойсам болады ма
жалпы болашақта мәселен қазір де танымал болғыларыңыз келеді ме екеуіңіздің де
танымал болғыларыңыз келеді ме жұлдыз
мен и так жұлдызбын менің атым жұлдыз мен де жұлдызбын
жоқ жалпы танымал болғыңыз келеді ме сіз әлемге қазақстанға сіз ше карина әрине
әрине жалпы қазақ бұндай арын тәнін жанын көрсетпей ақ танымал болған
мәселен дина күйші
одан бөлек біздің бұлбұл әншіміз күләш бәйсейітова да бар
олар да бүйтіп тәнін көрсеткен жоқ қой оларды әлем таниды
начните писать про войну который прошла
үлкен әпкелеріміз аналарымыз отыр пікірлеріңізді білейік
бүгін айтайындеватқан мына карина он тоғыздасың ба сен әлі бала
істевотқан тірлігі де бәрі ойсыз істеп отырған
қарағандыдан дейсің бе осы қарағандыдан неше түрлі бәлелер шығады өзі байқайсыңдар ма
жоқ жақсы жерге неге тиіспей ақ қояйық оған шапалақ ұрудың да қажеті жоқ
қарағандыдан шыққан жоқ па екі қыз үйленген дұрыс па
одан кейін анау бір алқаштар келді
одан кейін міне тағы да шығып отыр
қарағанды қарқаралы деп сондай бір керемет жер деп айтады неғып бұндай тәрбиесіз балаларды өсіріватыр таңғаламын
мен тәрбием негізі жақсы тәрбиең жоқ көрініп тұр ғой күшті екенін ойын аяқтасын үлкендердің сөзін бөлмейік
әлі істеп жатқан әлі сен кішкентайсың
мына қыздікін вообще түсінбеймін вот
может быть басқа шетелдің жігіті үйлену мүмкін
қазір қыздардың айтатыны ыыы мына жігітім солай болды жігітім мынандай болды жігіттерді кінәлап жатады ыыы
сондай болғаннан кейін манандай жолға түстім сұйық жолға түстім
негізі тана көзін сүзбесе бұқа жібін үзбейді дейді
қыздардың өздер жабық киініп ақ танымал болуға болады
жабық киініп алып инстаграмдағы ііі подписчиктер жинауға болады
олай ашық киініп ол да өзімізде де бар жабық киініп кұдайға шүкір осылай жүргенде де подписчигіміз жетеді
сол себептен жігіттерді де көп кінәлай беруге болмайды олай енді
өзіміз дұрыс болсақ өзіміз дұрыс сөйлесек өзіміз жақсы немізді көрсетсек ол любой жігіттің несі
бәлкім осындай суретке түсуге бейім немесе өзінің мінезінде сондай тәрбиесінде бірдеңе болғаннан кейін жігіт тастап кеткен шығар қалай ойлайсың
мәселе жігітте емес жігіт тастады ма тастамады ма ол менің жоқ
ол тәрбие тәрбие қазақи тәрбие болса бұны қайталамайды
үйінде ұят әкесі шешесі отырса мені ертең жерге қаратасың балам өйтіп қайталама үйде отыр тыныш
шеше бар жерде әке бар жерде әке айтады ғой ііі әкенің тәрбиесін көрмеген ол тәрбие емес ертең болашақ ана
ана болғандықтан ертеңгі тәрбие беретін осы біздің ертең келатқан болашаққа бір қолымен әлемді тербетсе бір қолымен бесікті тербейтін ана
менің басқа айтарым жоқ сізге сұрақ байзақованы көресіз бе
байзақованы қазір кішкентай баладан үлкен жасқа дейін көреді
өйткені неге жоқ сіз сіз сіз мен көргенмін оны мойындаймын
көресіз бірақ та мен оны қызықтан не істемеймін көргенмін а
интернетті ашып қалсаң сол
жүз процент беремін бүгін сіз каринаның парақшасына кірісіз
сто процентті беремін
сіз просто жарнама жасап отырсыз бұл жерде жарнама үшін келіп отырсыз
есі кіре қазақтың бар қызы етегін жинайтын шығар
бірақ бүгінде біразы батыстың сәнін өмірінің мәніне балап жүр
бірі оны құп көрсе бірі қоғам дерт санайды
байлам өзіңізде
хан болсақ та қара болсақ та дүйім жұрттан дара болсақ та ғалым болсақ та жарты әлемге мәлім болсақ та бәріміз пендеміз ғой періште көкте ғана
аман сау болыңыздар